والله انا خاطري اروح كوريا كوريا يعني هاي بلد احلامي من زمان خاطري اروح وأزورها وحق السياحة وحق الكيبوب ايه يعني احس ان فيها مناظر ايه جذابة ايه طبيعة فيها فرقات موسيقية روعة بروح استانس فيها في الحفلات وجذي ااه اشوف حياه ثانية